<hesitation> Canary ɗon marii, hey baweejii ɗuɗɗeen gam ɗon wolwoto. Collii on jee wolwata nden ɗo tokkittaa kogodhowi’ataa, kala kogodhowi’ataa fuu Collel man wawan lornita go.